اه اكيد نحب نسافر للفضاء على خاطر فكرة مشاهدة الأرض من بعيد وتجربة إنعدام الجاذبية اه حاجة رائعة وتجربة ما يعني ما تتعوضش.